درجة الحرارة المثالية بتختلف من شخص لآخر وكمان من منطقة لأخرى، بس بشكل عام المفروض في النهار أغلب الناس يحبون جو معتدل ما يكون لا حر زيادة ولابارد زيادة يعني درجة الحرارة بين اثنين وعشرين وخمسة وعشرين درجة مئوية بتكون مريحة لأغلب الناس، وبليل الجو بارد شوي يكون أفظل للنوم والاسترخاء يعني درجة النوم بين تمنتاش وواحد عشرين درجة مئوية بتكون مناسبة للنوم.